Nan nene nao voso en rabaul <noise> nom nene nao voso en rabaul, po year seventy one, taim nene sasama, ka pe nai va tobin ei en gogohe. Ka taim nene nao en gogohe, ke paia vui nor popoka nor e tovi. Tovi te tseo, kam nao mene kaovo pene po raki. Se vakasene pemam pa forty kina. <noise> twenty kina pe kaova mana twenty kina pe name kora. Nao, ka nao, ka nao, ka tavuts pa nabana to raraki nor. Ke kaovo tsae ene, "ei" ka iso kima veniva, kene ne iso kivene, kene tsoe ayio, kan iso maveniva, kene iso kiveni. "Ayio" kan iso kima venia kene ne iso kivene. Kene tsoe ayio, kan iso maveniva, kene iso kiveni. Tevoana yeni nemam gur kora me gur vi, nemam gugur noma, mukai bauvu ta paia taba nemam op, mukai ta paia ten nemam op, mukai ta nain nemam op, a opin. Opop vavia enoma, pa tsimi, tsimi, tsimi, nemam opop noma. Ke kaovo tsoe ene, "ei" o kat pene nene opopo vavia korai nu pa tsimi. Kene tsoe, "pui", eara kats to nao vasata ma "ai", ei vui kats kokomana vasata narara gei? Ke kaovo tsoe ene, mukai, o kat komana to sata kana rara. Tevoa na Nemam sasa memai sasama, ka banem pe vui, "bon" ke vui "ban", voani bano variko emma a pe mukai, opop vavia e noma pa tsime. Nema opop vavia e noma. Mukai taba nema op, mukai ta paia naba to siavana, mukai, a vuvavia kora. Kemam vavore eme, voani, pamara nao voa ma, kemam kokomana vasata eme pean. Tsoe, ba na vean, to kokomana vasata nom amam mukai, ene o bik tasu bauvu. Povena ne to e amiam pa moni kam nao. Sava, ean komana kora, ean to tete upas e nem? Pats te nem to kokoma von to sata. Kemam, tose, pue mukai bauvu san, emam to tenoma o bik tasu, pa tse mam nao ka pirai kora ka vuinem, sova opin, akita ar nemam gono. Tete pinopino kora noma, tete pinopino kora noma, ka tsun kora ka tose eme, ei kara vuts, kemam na me kora ma. Noma ke kaovo tsose ene, kan tsutsuts nao o soba. Kene tsutsuts korai po soba, taim tsene tsutsuts o soba, kan pere ma ka tsoe, bua ti, gono variko emma, ke kaovo tsoe en, si mukai bauvu, kan tsoe em, buati, ean to naim upas po raki ge? Pat tenem ka bete nem veni, ken ne tsoe, pe vasori em pemam. Ko tsoe, mukai, to gugur menu a miam. Baim a kokomana, ene to guguru menu amiam. Kene tsoe upas bauvu, pat tsan tsoe voa veni. Pean tsa kokomano voa nom veni, kokomana pean komana, voa veni, ka tete voa noma veni "a" pe sata kora, tovi. Upas bauvu, san tsiako voa mam veni. Aim nemam bete ene gogoe tsun pa tanubunubu, ke kaovo pio, tsoe en, nare, ene to kes nao nu pa krinio, noma, ke kaovo tsoe eni, ka nao ka u as ta sanana tsan vots. Kene noma ka opoi, po paia moto to kes vuts na en savono, ka sevi ei, ene to kes sivi nu a miam, to kes toka nu. Kor tsoer, toka tokaim ma. Kor ve vots korair pene ke tovi tsoe kai ne pe kaovo, kan gono sasa bus ka pe sasaim en gogoe. Kene tsa sasa nats pa tau rave, tsoe voa kora veni ken mam va kas eme pa taurave kaovo to abe kene nai, nai kora en vanu. Ana stori kora, panem tsoe mere mam tsa nao po raki sova opin pemam.